Kahing'indika ini ngamememaa ksi sakwa ngehutrania remio maria mbongo'oha hosi wakat valisali ngasali. havo ngamemeshoka ngamepumsika kidogo na ngosha se.